Frigoriferi osht ni pajisje që e man ushqimin e ftoftë për mos me u prishë. Motori i frigoriferit ka nevojë për ni lang ftohës, që ështeë amonjaku, që e thithë nxehtsinë mrena edhe e qet jashtë. Edhe me kët frigoriferi metet i ftohtë edhe ushqimi ruhet ma gjatë.